Umas kó sentitd k'o mas ki chuk'ni <hesitation> komo k'o ke awaj chijay chu tzonxikchi ri kej ri wax ri tz'i ruk'wix qnakij cha'qb'ijchi por ejmplo wix <hesitation> si ko jun wix korjosq'ij wu jay qache ch'oy ki kob'ik i ri wix taq qb'ichire katelab'ik pues kelb'ik i ak're wu tz'i xuqke kore rsentid tz'i taq qb'iche ma' tij li wna'q pues ktonik o kat jo kuwa kuschachre qatz peri re tz'i kirta wu qb'ij sicha kore rsentid tz'i wix xuq ke re kej si tq'otaj txib'ij kej tb'ichre che wu xbán pues xtb'an kjori kej kyaqnik nu' si tchamb'ej krta ri kej sicha kpixik kori wn'aq qa kq'ax pwi xb'ix chire pur at kej nu' qal si re kej kq'axre pur wi kej kirta ri kej che wu xb'x chire' cha ma b' ik wu chim cha ya awib' o katoybnaq xyok wua chin kroy ri kej I taq mitokstaj wu rchim jo' q'ajwi' txb'ix ri keej tb'inik xuq ke ri wakx q'o ri rsentid wakx taq txiim wakx katjo' ximaj wu yuu pir jlam tek' tjurxul jun chik troyb'eej koyb'nik sicha ke awaj le ik'o chjaay k'o ksentid kta' kna' xaq xew kin qa ki' yolwik nu'j kipwu ke kna' wi'j kna' q'iij qna' tew <noise> mu qna' jab' nejel ke awaj kn'a sicha ri ke uj wnaq xkeqil xkeqlq'oj kewu chkop wa ik'o chjaay kumo kujkto' ki' patnij sicha' qa xkeqil etzel qa xkeqch'ey qa xke'q witaaj qa xkeqya'n chu wi'j qa xkeq'ya'n chu jab' ni chu q'iij tioq ki' kwoy nejeel re wu keej wakx tz'i' nejel ri jab'taq chkop ik'o chjaay ri ak' xuq ke k'o kchkuj ke'q xb'ij ktaa' taq ke'qlq'o pues xuq kq'ax pqwi' kpon pikno'j xaq ju tz'i' wa xkujulwi' xaq qb'na' kuent chriij xkujpe pk'eyb'al mu xkujpe <hesitation> wachi xkujpe wi' taq xkujkka'jpoon tikstuj wu kje Kb'iij ke wu awaj wa' mu mikatulik cha' lo mu saber che kb'iij nu'j ki kuktik taq kuj kka'jok uj kilmaj chermal re wu tz'i' ktionik kumu katz ktio'n ri tz'i' taq qa rilmaj jun wnaq nuj komo are' k'riril tz'i' ri' sicha' qa wuen rila' la qa kyo'q kwey qa kyo'q kya' mu qache lo kchoch wa ki' k'oob' wi' nejel wa' ki'l kiloq' ke awaj komu kaaj ki wa' xaq qa ki chkop nu'j konjelil kna' wu qe qna'